Men yo‘lovchilarga ovozim sokin va ishonchli ekanligiga ishonch hosil qilaman va ularga momaqaldiroq sababli biroz silkinishlar bo‘lishi mumkinligini tushuntiraman. Shuningdek, samolyotning bunday holatlarga bardosh berishga mo‘ljallanganini aytib, ularga xavfsizlikni ta'minlay.